Raha matory indray alina zao mo izy arakaraka le hotely hatorinao avao io, <hesitation> misy zao ray alina, roa alina, ra mbola hotely kelikely reny avao, fa ra mbola- raha hotely efa bavabavata izy mety ho tonga any amin'ny ray hetsy, roa hetsy arakaraka.